Ua ʻano like kēia mīkini me ka pōhaku kuʻi ʻai o ke au kahiko. No leila, eia mai kekahi māhele, ʻo kēia ka māhele me nā pahi liʻiliʻi. A eia mai ke kīʻaha, ma ʻaneʻi e hoʻokomo ai nā pono a me ka wai he nui. A leila hoʻopaʻa ʻia nā mea ʻelua a ke kaomi ʻoe i ke pihi, niniu wikiwiki kēlā mau pahi liʻiliʻi i mea e wāwahi ai ka meaʻai.